Ŋialoma fu pinɗo, mi yaham luma. So mi yehi somoyaji ana yaha somoyaji diegon ko ciodamni. Won hen tamaati, dandi, <hesitation> won kulle hono ɗun e bandun en tan. Tawee ɗi jeegom ni fuu, hakkille am waddaani ɗum jooni.